Vacuum cleaner dum inji fere on dum ajogata ɓe jungoma amma less majum domari panko manga panko do kanju on ahutata ɓe hiite sai dinka huwungoma leddi saare ma dinka huwungo ma ɓana kapet ma koɓo darduma ma dum ajodata ha dou.